I will make new friend by by go- going close intelli- going close to them intelligently speaking to speaking to la person maybe offering la person can make me to get new new friends.